waɗi belu kunnu feɗu baɗu bacoɗi baci belu fifeɗu ɓannu imbaɗ in baɗ kawaɗi in baɗ ka belu inbaɗ kakunu inbaɗ kafeɗu inbaɗ kaƃalu in baɗ ka bacoɗi.